Suwan deran taget zamma nxa in nwa tun shime duninvaronyi dame nagum inderan. kerum yeri anni yirime shaibu ibrahim injiman ben nmbawanyasa muman nmbe sogum nmban pwom tashi togi in fidi geram geran geran nmban fidige mban adigwaman hmm dama. <hesitation> be vensoman <hesitation> pramary nma ben zan gen nmbajimma waken nmabai duk shinni aget-behba aba ge rannasan penanan benagan makaranta har nokbe jimane nokbawa to ton wan mana bu kum akaran haniranni mudonga ajimgeri shenne ageri kauxe abapock agena idenkam agena idenkam aba pukgi manabu anak yula rigubu duksiga gberan alax am har suklan deran be gwan san wgkan any makarantaran knak ani genvalluman gumnah vallumman item lom bewa Tuna tuna gansashin i govenati be wa valleuman adari nokbu asaman bonden nok zante xanni inpekgan tim newabsang newabsaban igu rumu mawa barape. penan isaru mman innak teran in gate inxabu tekamen inpukgutim gonbu deman saman bar ka wagunbu kumano bawa lin ben den hamaka muran hagv nokbe gwaman nolibe nwon ten har inbe menbu nxwagnan har kum shin karan nok bawaj jeje mum bara imen koni kereke inmen kumba tara, a in gera inwa ome in in a salamatu ba pukke lam duman badon pukkenikon avekoro kon saran wokota kumari ger eni iganpentom mani i kauve kan be den annokn nkon wokano gonmuma wommi konban nyaro zaudi de goni ikon tekoro ankoba wano sukunya mmo akunagno burni Har suran deran gabsani gunto ar kon pen tero nywo don wun dan terananini intere gan taran wurama a pukgo gun gwanki menbura gon an wemian abegon bu ber mem buden sunyamman bu angubu igwamsa ni dombu te suni donbu wanki men buri donbu bo ibe makaranta ibawa pen zangen chanbgwa ie ganpen ton samabu durbu re pe a salamatu teku gon domi dake nagan sama nxake gadon to an baban banci den kenan an dake sama myake nagan dor kuma nok tekuranni akuna wanome nbu gan mumme den kenan ivesshi van asam kaden nok man nok wagaman nanni demse niye sa mamum periga igare sama mom igeri banmma igere sammamum ibede nebu ma inak yatare sama mon inyana wori mom donteso yele n samadan so dama newobu Nyawbu nyawobu inwana re isama zureya to gen nagan worama arukgi agan samamun woden a ton tonnaga deri har bawe miyan kuma sokunak men woban anwananni gen buma ibaye le samamam den ibaye te inwa membum igam sama mum har manben suran derannan a dakka mal engonjebuga sameben idakka idakka pukgi mumjene deni iyenen bemanan te entivi ate poli burak abenan dakka den amma samabu gunbu na gan mejorriti nagan san abuden ihon ijummi kanin ben isama puk den neban gan iget benan le get benante idonga kongana ii kashinbila ii toko ii gana samabo le igammun dah lelebe negane werabe amumdan, Inworabu amgamu sammun dokka dakka dakka samamu gangen gumbu bo igam nexaranmum to genanan mani mumwo komaro ge reneni gonbu gan gon dani dalili den ga gon gonbu igam nenya ran wurabu agam sama dakka genanmanan ni mumden kak nyasa noni dem nwgagap shi get samanmu den pat gan nxesa hmm andes amanu dani inuxe gubu igetri jannade den ga ibaxa lenok donbu geon gon naubu den ileran imon gon ite to iba nexa membu dene ga membu den iko gamget mom donbu gon gen dalilin den ga samamun den get wokongeran gorannan bade gi hmm mun mungaman jipkipkin igam jib le igamjib lete genamanan takum ukari get denga ingeri to go gana ganye Ijada samabu ishiden noniben kala noniben ichange don teso sam aga sama ishi geben inpene wabeb teranga leb shemenke donale a wemi bebwe komsuga inlebtegi dedeke den wemike den toh nmbawa bebwari koba nma shemenke den leban samaga sama ishipat ge nagan ishidan kunan keskeso sai sama samaba zanyen ben inyenmu m janabu zan negonan zan ishi danifga kinso ke gon nau tun te ton ton suga ke sama ishi itunk shi ke sama ishi iton ke sama ishi dem ishi rani namba ma gajum zamba dan genoni benan sama bu all ada dee sama bu penberum genagan den ban de iwo pen verumbe isamaxa genan man ishi dani nagani inak ixa nagan sama zane zaman photo kagum ko namban ke kajum genar inyen nagunan lebbura demgan gonna ke te ton ton ishi shem shi kon sugar ishi dani ke sama ishi A gargajiy kpwa dagana gajum ganwo gonma bawa gen sama ishiden de amma imuxen locaciba konnan ga gon ko zan wo to inyene saran konnan ben gommati veranan inan kute alkepba de garga jiya gan gommanati gan gonzan alkebba dannan ge ko nakgo ko kero metol te saga inniyen sama konnan sama konnan gargajiya ben ga gonzan sama ishi ibbi kete iyabtin go pentiba ke te tab kete kon tunan nan isama konnan ishi dan kuma glkeb ba kan nate an gonna zannan juman kotona non kakee gan ma awagen to konnan ige ka alkebba na zamane be zammana berannan gero amma so sama konan asali sama konnan ga inyanne konnanga izan ishi dan samo ishiden gan man zan gen ko gero Kayu daan benante ibenire i donga <hesitation> i ware togo i gana pat i beni sama ishibu daan benante yinjikete musamman an pwat sasi kaya bu daanan ishi bu daan inji bete an a pbat tunshinan sama asalin sama beran ya be al a'da sama bam gargajiya bete toh a anoni amma zanike wogke <hesitation> wogke nag ba nak penan <hesitation> nishiden wogke sanji gerate, Soga ishi bu denaga <hesitation> inag hawa noni hawa bara hawa tarate wigan ne donan nnyedonan bebwe gu wemi keranga nma wemike leban bebwe gu warikeranbo nma warike leban pat ishi den <hesitation> a kashi tara see donan wi zamo we gulebanan nkun wayiro nwayi lebanan nkun lebo nkuteli jangwo jamo we gut warike ran been bo nma lebante warike daani bebke wariko wemike bebke wemi zamo wegu maan been ma nmawa wayin leban nma nkun jangwo zum teli jangwo